Sina ndraiky voalohany olo agny tegna magnaraka disiplina, <hesitation> zareo mitagna ny maha zare zareo ndrindra resaka kolontsainy, <hesitation> zareo tsy tsy de mangala tahake nen'olo hafa, aveo zareo miasa mafy.